أنا لو كنت صحفية وعامله مقابلة مع زورل مشهور أكيد حسألو أول شي عن الحاجة اللي اشتهر بها كيف بدت وكيف كان طريقو والمشاكل والعوارض اللاقتو وكيف قدر يتجاوزها عشان يشارك تجربتو وخبرته مع الناس